वासिंग मशीन कपड़ा धोय के खातिर डिजाइन करल गईल मशीन। होके छे अधूनिक समय के घरेलू उपकरन कपड़न अव को सुचालित। रूप से साप करे खातिर बिजली के उपयोग करल जाई छे इसे टाइम। के भी बचत होके छे इमें आदमी के कम मेहनत लागे छे एकर में पानी। के भी बरबादी नहीं होके छे कम बरबादी होके छे और इसे कपड़ा। जल्दी पुराना नहीं होके छे इहे सब इस्तमार होके छे वासिंग मशीन के।